Fomba fiasana stylo ndreka raha ohatra hoe alaka stylo manga antsena de misy rakony alongany izy a,de izy koà nefany misy agnatiny de agnatiny igny misy encre-any arakaraky couleur-ny, de stylo zany natao anoratana ambonina taratasy.